اكبر حيوان قد شفته بحياتي، حيوان الباندا العملاق، <hesitation> شفته بغابة بالصين، <hesitation> كان حجمه مرة ضخم، <hesitation> وكمان هو من فصيلة يعني تتغذى على الخيزران، فكذا كمان شكله كان يعني جدا غريب.